لو رجعوني بالتاريخ، ورجعوني بالزمن لوراء، أي فترة باختار؟ باختار فترة الفراعنة، ابغى أشوف كيف هم عباقرة؟ كيف بنوا الأهرامات؟ كيف كانوا مسويين دولة قوية ما حد يروم عليهم في الحرب؟ بشوفهم كيف كانوا ينحتوا الصخور؟ كيف كانوا عايشين حياتهم؟.